مهم جداً ندرس التاريخ ونعرف اش الأخطاء الى صارت فى الماضى ونحاول نتجنبها الحين ، نعرف كيف الدول سقطت وكيف الممالك راحت وكيف إنشات ممالك جديدة ، ايش هى نقاط الضعف ونقاط القوة ، نتجنب الأخطاء الموجودة بالتاريخ بنعرف وين كنا ووين نبى نكون ، وكيف صرنا الحين.